makanan yang mahal ya pok ya. yang kita ini ya yang kita doyanin itu ya steak tu pok, steak kalau bahasa ini mah steak apa pan daging tu pok iya, itu paling doyan kita pok dedemenan kita itu, steak cuman ya gimana ya harganya mahal lha kita makan itu juga dibagi baru dibagi ama kadang kadang ama orang ama bos bini kita tu steak tu buat beli mah ya kagak mampu kita boro boro dah, gablek duit juga kagak buat beli gitu paling juga ya buat buat beli ini <noise> yah namanya juga kita kadang gimana ya kalau dah makanan mahal steak doang dah pokoknya tu dah enak pisan dah itu steak kalau dah pakai caos saos itu tu tiram tuh. <noise>